Bunday holatda inson uzoq vaqt jon saqlab qolishi murakkab hisoblanadi. Chunki insonlar suv ustida qandaydir boshpana topgan holatda ham ular hech qanday ozuqani topa olishmaydi.